डेनमार्क घूमने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। डेनमार्क शहर के बीचों-बीच एक नदी बहती है, और उसके दोनों तरफ बहुत सुंदर इमारतें हैं। वहां के लोग रंगों का बहुत सुंदर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो उनके सोच और संस्कृति को दर्शाता है। यह एक बढ़िया पर्यटन स्थल है।